විවිධ හාල් වර්ග තියෙනවා. <hesitation> ඒ හාල් වර්ග මොනවද කියලා බැලුවොත් <hesitation> සම්බා සහ <hesitation> නාඩු හාල් <hesitation> නො කීරි සම්බා <hesitation> කැකුළු හාල් රතු කැකුළු <hesitation> සුදු කැකුළු <hesitation> ආදී වශයෙන් <hesitation> විවිධ හාල් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> විවිධ <hesitation> ආහාර හදද්දි අපි <hesitation> ඒ විදිහට ඒ ඒ හාල් වර්ගය අරන් තමයි <hesitation> අදාල <hesitation> ආහාරය <hesitation> සකසා ගන්නේ. දැන් <hesitation> විශේෂයෙන්ම <hesitation> ලංකාව වගේ රටක <hesitation> දකුණු පළාත <hesitation> වගේ පළාතක <hesitation> විශේෂයෙන්ම වැඩි හරියක් භාවිතා වෙන්නේ රතු සහල්. ඔවුන් <hesitation> නිතර දෙවේලේ ආහාරයට ගන්නෙ බත් සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ <hesitation> රතු හාල්. ඉතින් අනිකුත් ප්‍රදේශවල සුදු හාල් නාඩු හාල් වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙනවා. එතකොට <hesitation> කිරිබත් <hesitation> ගත්තහම <hesitation> ලංකාවේ ජාතික ආහාරයක් විදියට පාවිච්චි කරන කිරිබත් ගත්තහම <hesitation> ඒවත් <hesitation> රතු කැකුළු සුදු කැකුළු ආදී හාල්වලින් විවිධ අවස්ථාවලදී හදා ගන්නවා. එතකොට විශේෂ එළවළු බත් <hesitation> මිශ්‍ර බත් වගේ ඒවා හදාගද්දී <hesitation> වෙනත් බාස්මතී <hesitation> කීරි සම්බා වගේ සහල් වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්.